د سویدن خواړه ساده او صحي دي. د دوی په خوراکونو کې کب، غوښه، کچالو او د شیدو تولیدات ډېر استعمالېږي. «سویدني میټبالز» یا کوفتې ډېرې مشهوره دي، چې له «لینګن بيري» مربا سره خوړل کېږي. د دوی پخلی یخنیزو سیمو ته مناسب، ساده او مقوي دی.